عشان تعتذر صح. إبدأ بقول أنا اسف وكن صادق. أعترف بخطائك من غير تبريرات وضح السبب. إذا لازم الأمر أظهر الشخص إنك بتفهم كيف آثر تصرفك عليه. واعد بتغيير سلوكك عشان ما يتكرر الخطأ. خلي الشخص يحس أنه يقدر يتكلم عن مشاعره. أهم شيء إن إعتذارك يكون صادق وواضح بالنسبة له. ما في الغاز.